जल रोधक के अर्थ है। वाटरप्रूफ सामग्री पानी के संपक म आय ले प्रभावित नइ होवय। तरल वाटरप्रूफ सामग्री ले नइ गुजर सकय। वाटरप्रूफ सामग्री के कुछ उदाहरण जल प्रतिरोधी सीमेंट। जल प्रतिरोधी कोटिंग वाटर प्रूफ शावर पर्दा जल रोधी रेनकोट।